أول حاجة بفهم شعوره ابدأ أستمع له أعطيه مساحته عشان يعبر عن خوفه بدون مقاطعة بدون ما تفهه بدون ما اسفه من خوفه هذا، ثاني شي يبدأ إني أعطيه بعظ المعلومات عن الطائرات يعني أشرح له بشكل بسيط كيف تشتغل السيارة ال-الطيارة عذرا وأنه فيها وسائل أمان وأنها أكثر وسيلة تنقل أماناً، وطبعا بشجعه على أنه يخطط لرح-لرحلته يختار مقعد مريح بعيد عن الدرايش وكدا بحيث ما يكون شايف الارتفاعات اللي عشان ما يخاف.